Ny kolotsaina any Rosia indray an dia kolotsaina hentitra. Efa haintsika mihitsy moa <hesitation> fa mpanao didy jadona ny filoha Rosiana. <hesitation> dia arak'izay endriny izay izany an ny kolotsaina ao Rosia an. <hesitation> didy jadona ny <hesitation> zava-drehetra, manaraka rafitra mazava ary tsy tokony hibolila amin'izay.